I ciat a sun indipendent, ma cuand al an damanca a s'fan vëdi ëmpresa, alura arivu, a s'bütu ënt i pe, së fase pa atensiun t'ëntrambe, pöi a cuminciu a miaulé, a të giru giru d'anturn, a a ausu la cua, a s'cugiu, a s'campu per tera a pansa ën sü përché t'ie grate o e përché a völu da mangé